fræddumst um bankahrunið á Íslandi heyrum af nýrri skýrslu um loftslagsmál og í gagnvirkum sandkassa ég heiti Ingibjörg og Kennarasambands Íslands voru afhent á föstudaginn það voru þau Katla Bríet Benediktsdóttir Jón Halldór Stefánsson Margrét Þrastardóttir Rakel Björk Heimisdóttir og Guðrún Magnúsdóttir sem hlutu verðlaun fyrir sögunar sínar nemendur á öllum skólastigum gátu tekið þátt í samkeppninni tilefni keppninnar er alþjóðadagur kennara sem haldinn var með pomp og prakt hér á landi og um allan heim á föstudaginn þátttaka hefur verið góð undanfarin þrjú ár og margar smásögur hafa borist frá nemendum í skólum um allt land verðlaun fyrir bestu sögurnar voru veitt við hátíðlega athöfn í

það er leikskóla þrjá flokka innan grunnskóla og svo framhaldsskóla viðtöl við verðlaunahafana verða í útvarpi Krakkarúv núna á fimmtudaginn sögur verðlaunahátíð barnanna er nú komin af stað í annað sinn eins og í fyrra er hægt að senda inn

leikrit og útvarpsleikrit framleiðir stuttmyndir Menntamálastofnun gefur út rafbók Borgarleikhúsið og Leikfélag Akureyrar setja upp leikverk og útvarpsleikhúsið flytur leikrit allar nánari upplýsingar eru á og þar er hægt að senda inn sögur og auðvitað endar allt saman í

í ár þau hafa bæði barist á móti ofbeldi gegn konum á stríðshrjáðum svæðum af liðsmönnum hryðjuverkasamtakanna Íslamska ríkisins í ágúst tvö þúsund og fjórtán frá því að henni tókst að sleppa hefur hún helgað sig baráttunni gegn ofbeldi ekki síst á konum og börnum er tuttugu og fimm ára og er næstyngsta konan sem hlýtur var sautján ára þegar hún fékk verðlaunin stofnaði sjúkrahús í austurhluta Kongó þangað hafa þúsundir kvenna leitað aðhlynningar eftir að hafa verið beittar ofbeldi þær eru því miður margar því í Kongó hefur verið borgarastyrjöld í mörg ár sagði að tilgangurinn með því að veita þeim verðlaunin væri að vekja athygli á því að konur þarfnist verndar í stríði nú eru tíu ár frá bankahruninu á Íslandi og við ætlum að kynna okkur betur hvað það er og hvað gerðist bankahrunið á Íslandi eða hrunið eins og það er oft kallað varð árið tvö þúsund og átta atburðarásin er löng og flókin í stuttu máli

urðu þrír stærstu bankarnir á Íslandi þá Glitnir Landsbankinn og Kaupþing gjaldþrota gjaldþrot þýðir að það eru of litlir peningar eftir til þess að borga skuldir bankarnir höfðu fengið mikla peninga lánaða til dæmis frá stórum bönkum í útlöndum en þegar þeir fóru í gjaldþrot gátu íslensku bankarnir ekki fengið meira lánað og ekki borgað til baka sjötta október tvö þúsund og átta hélt Geir h Haarde sem þá

forsætisráðherra ræðu þar sem hann sagði þjóðinni frá því sem var að gerast síðustu orð ræðunnar urðu síðan mjög þekkt guð blessi Ísland þessir atburðir höfðu mikil áhrif á Íslendinga en flestir geyma peningana sína í bönkum um veturinn brutust út mikil mótmæli aðallega á Austurvelli þeir sem mótmæltu vildu að ríkisstjórnin myndi segja af sér og fá að kjósa upp á nýtt

Alþingi Íslands skipaði sérstaka rannsóknarnefnd sem hafði það hlutverk að komast að því af hverju hrunið varð rannsóknarnefndin skilaði af sér skýrslu árið tvö þúsund og tíu

kom fram hvað gerðist í hruninu á leikskólanum Nóaborg í Reykjavík er enginn venjulegur sandkassi hann er inni og í honum er hægt að búa til vötn fjöll eyjur og allt mögulegt þetta er mynd sem er varpað á sandinn en af því að við erum með þessa myndavél þessa myndavél þá nemur hún

litabreytingar hugmyndina fékk deildarstjórinn Guðrún Þorleifsdóttir á ráðstefnu í útlöndum hún ákvað að ráðast strax í verkefnið hún fékk meðal annars hjálp frá syni sínum sem aðstoðaði hana við að setja kassann upp og koma fyrir sérstökum forritum sem mæla sandinn börnin hafa sjálf búið til hina ýmsu leiki tengda kassanum og svo eru foreldrarnir líka spenntir að fá að koma inn og prófa með kassanum er hægt að læra ýmislegt um landafræði og hvernig fjöll og firðir myndast

með landakort þau eru til dæmis að læra það átta ára gömul stelpa í Svíþjóð fann fyrir tilviljun eldgamalt sverð frá víkingaöld sem hefur vakið athygli um allan heim saga var að synda í vatni í sænsku Smálöndunum í sumar þegar hún rakst á sverðið hún segir að hún hafi fundið fyrir einhverju hörðu ofan í sem var eins og prik í laginu þegar hún gáði betur og náði því upp úr vatninu sá hún að var sverð og fór og sagði pabba sínum frá því hún segir samt að það hafi verið svolítið ógnvekjandi að halda á svona gömlu vopni sverðið er eiginlega alveg heilt eftir allan þennan tíma það er eldgamalt líklega frá því fyrir tíma víkinga í sumar og haust leituðu fornleifafræðingar að fleiri munum í vatninu en enginn þeirra er

jafn fundvís og Saga fornleifafræðingarnir segja að fundur Sögu sé mjög mikilvægur sverðið sé góð vísbending um sögu svæðisins í kring og það hafi líka vakið athygli um allan heim Ronaldo hefur verið sakaður um að hafa beitt konu ofbeldi árið tvö þúsund og níu var Ronaldo í Las Vegas í Bandaríkjunum að halda upp á það

til liðsins Real Madrid á Spáni sem var með Ronaldo þetta kvöld segir að hann hafi ráðist á sig og hún hafi farið til lögreglunnar í kjölfarið á árásinni hún gerði fyrst samning um að tala ekki um málið en hefur nú ákveðið að segja frá Ronaldo er einn besti knattspyrnumaður sögunnar og sá

vegna þessa máls Ronaldo segir að hann hafi ekki beitt konuna ofbeldi lögreglan í Las Vegas í Bandaríkjunum er nú að rannsaka málið upp á nýtt dansspor úr tölvuleiknum hafa orðið svo vinsæl nú bjóða dansskólar upp á námskeið í

tölvuleikur dagsins í dag

kom út í fyrra og hefur laðað til sín áhugasama á öllum aldri og

talið er að hátt í fimmtíu milljón spilarar spreyti sig á leiknum í dag í leiknum er hægt að safna peningum sem geta nýst til að kaupa nýja ásýnd eða skinn leikmenn geta líka keypt sérstök dansspor sem

hægt er að stíga þegar vel gengur í leiknum dansskólar víða um Evrópu eru nú byrjaðir að bjóða upp á námskeið þar sem dansarnir eru kenndir það hvetur spilarana líka til að standa aðeins upp frá leiknum og hreyfa skrokkinn dálítið

fatasóun er að verða mjög stórt vandamál í heiminum því fjöldi fólks kaupir of mikið af fötum og hendir stórum hluta þeirra hver Íslendingur kaupir að meðaltali

um sautján kíló af fötum á hverju ári það getur verið gaman að versla ný föt og oft breytist tískan hratt en það er ekkert sérstaklega umhverfisvænt

í heiminum er stórt vandamál við erum að framleiða mjög mikið af fatnaði

sem endast stutt stór hluti fatnaðar sem við kaupum endar í ruslinu sem betur fer eru Íslendingar duglegir að skila því sem þeir nota ekki til hjálparstofnana eins og Rauða krossins í

fyrra tók Rauði krossinn við þrjú þúsund og tvö hundruð tonnum af notuðum fötum mikið af því er flutt úr landi og er síðan notað aftur eða selt úr helli í Taílandi í sumar spiluðu vináttuleik í Argentínu um helgina strákarnir voru mikið í fréttum í sumar þegar þeir ásamt þjálfara sínum festust inni í helli í marga daga

tókst að bjarga þeim út með hjálp hugrakkra kafara og björgunarsveitarmanna lið strákanna heitir á íslensku og búningurinn þeirra er fjólublár strákarnir eru nú komnir á fullt skrið aftur í fótboltanum eftir björgunina í sumar og eru nú staddir í Argentínu eftir að hafa skoðað sig um í borginni Buenos Aires gengu þeir inn á fótboltavöll við mikil fagnaðarlæti áhorfenda völlurinn sem þeir spiluðu á er

sérstakur því á honum fór úrslitaleikurinn í

árið nítján hundruð sjötíu og átta fram liðin sem þá kepptu til úrslita voru Argentína og Holland

fótboltaliði bæði lið voru sterk og leikurinn endaði með jafntefli þriggja fengu líka að taka þátt á opnunarhátíð Ólympíuleika unga fólksins sem nú standa yfir í Argentínu ný skýrsla um loftslagsmál leit dagsins ljós í vikunni þar sem talað er um að menn þurfi að gera betur í umhverfismálum svokölluð loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrsluna hún er afrakstur þriggja ára rannsóknarvinnu níutíu vísindamanna um allan heim í henni kemur fram að fólk þarf að gera betur til að koma í veg fyrir að jörðin hlýni um meira en eina komma fimm gráður ef ekkert er að gert gæti það gerst árið tvö þúsund og þrjátíu og í síðasta lagi tvö þúsund fimmtíu og tvö það þýðir að meðalhiti á jörðinni yrði einni komma fimm gráðum hærri en hann var áður en iðnbyltingin kom

að segja áður en fólk fór fyrst að búa til farartæki og vélar sem knúnar eru til dæmis með kolum og gefa frá sér koltvísýring hlýnun jarðar gæti orsakað langvarandi þurrka í heiminum miklar

í skýrslunni kemur líka fram hvað þarf að gera til þess að standa við markmið og Parísarsáttmálans sem var skrifað undir árið tvö þúsund og fimmtán vísindamenn segja að það þurfi að grípa inn í strax til að koma í veg fyrir meiri hlýnun það sé vel hægt en til þess þurfi ríki heims að taka höndum saman í baráttunni listaverk eftir

tætt í sundur eftir að það seldist á uppboði í London eitt þekktasta listaverk stúlka með blöðru var selt fyrir meira en milljón pund á uppboði það eru rúmlega hundrað og fimmtíu milljónir íslenskra króna myndin hékk í ramma uppi á vegg en þegar hafði verið samþykkt kom í ljós að ramminn var ekkert venjulegur myndin rann niður í gegnum tætara sem var innbyggður í rammann

í henglum fyrir neðan gestir á uppboðinu tóku andköf enda bjuggust fæstir við þessu líklegt er að hafi verið að stríða þeim sem kaupa listaverk fyrir háar fjárhæðir því kannski eru gæði listar ekki bara mæld í peningum það er samt spurning hvort verkið er hreinlega enn þá verðmætara núna þegar

nýr göngu og

og Akureyrar hefur verið opnaður margir eru ánægðir með stíginn enda eykur hann öryggi þeirra sem ganga og hjóla vinsælt er að ganga hlaupa eða hjóla milli Akureyrar og

margir bílar fara þessa leið og það hafa orðið slys á veginum umferðin á þessum vegi er vel yfir þúsund bílar á og það var varla orðið hægt að keyra þetta á góðviðrisdögum án þess

að fara fram úr nokkrum hjólamönnum og nú er bara að vonandi að hjólamenn noti þennan stíg og séu ekki að hjóla á veginum fólk fór að nota stíginn um leið og mögulegt var og er yfirleitt þónokkur umferð um hann stígurinn eykur öryggi en það eru líka fleiri möguleikar núna fyrir fólk sem vill stunda útivist á svæðinu hann er nánast tilbúinn það er komið bundið slitlag á hann

er fjögurra metra breiður þrír metrar í malbiki og

er eftir að ganga frá honum sem er svona við stíginn sérstök messa fyrir gæludýr var haldin í kaþólskri kirkju í á Filippseyjum nú á dögunum kirkjan

af mönnum og

og færri komust að en vildu

Frans frá sem var þekktur fyrir að vera dýravinur hundar kettir og fleiri loðin dýr fá þá að setjast á

kettirnir í kirkjunni voru kannski ekkert mjög hrifnir af því ekki komust allir fyrir inni í kirkjunni svo að messan hélt áfram utandyra sumir í hópnum sögðust því þau trúi því að þetta tryggi langlífi dýranna það var líka haldin

í New York í Bandaríkjunum þar mátti meðal annars sjá svan hest og úlfalda sem gengu prúðbúnir til altaris með eigendum kveikt var á

í Viðey á þriðjudaginn og hún mun lýsa upp himininn yfir Reykjavík til áttunda desember það var mikil ljósadýrð enda létu norðurljósin sjá sig á sama tíma við þökkum fyrir okkur